Iyi dze, dza mɛka akyerɛ wo ara nye dɛ borɛ - borɛrdze bun na noa. Enoa wie a na abom <hesitation> nkontomire abom a ngo kɔkɔɔ gu do na edze kyirefuwa aka ho. Edzi ewie no, bɔ mbɔdzen dɛ ebenya ekutu anaa abrobe. Ɔno so anom anaa edzi egu do. Ɔno bɛma edziban na edzi no so ɔayɛ edwuma yie na enya w'ahotɔ.